<noise> में अस्सी के दशक के पुराने गाने सुनना पसंद करता हूं क्यों। क्योंकि आज कल के गाने में लिए आवाज सुरीली नहीं होती है और पुराने गानो में लय और मधुर बहुत अच्छे लगते है क्यों। क्योंकि आज कल के गाने तो रोमांटिक सॉन्ग वाले होते है और पुराने गाने में भक्ति सार लय आदि सब तरह की आवाज मिलती जुलती रहती हे इस वजह से में पुराने गाने सुनना पसंद करता हूं। पुराने गानो में आवाज और लय सब अच्छी होती है